आदमी सब अपन जिवन मे विभिनन तौर तरिका के काम करे जाला उहेसे उसब के हात फोहर हो सकेला फोहर हात से एके चोटी खाना नखा सकेला आखा लेल त विरामी परेके डर रहइए उहे सब जाना कौनो काम कैलाके बाद आदमी सब इतना होसियार होउ की सावुन सेमफो या त डिटोल से घरमे ल्या के हातमे धके मोले के पराइए साफा होगेल त ठीक बा नत फेरू निमन से हात मोल मोल के धोसकेला ओकरा धोयला के बाद मे खाना खासकेला ।